अ एब जुता कहु त जुता फेरी बहुत पर्कारक जुता हमरा पेहरसहु । जसने एखना पहिला क पुरनी चलालि हमार इअ अ गोल्ड स्टार गहनी चलल हलिय । हसे गोल्ड स्टार क साथ मा हमार इअ भिला बणिय एखना खुबे चलल । हसे नेपाली ब्रान्ड शिखर फेरी एखना बणिय गहनी चलल । शिखर क साथ मा हमार एडिडास कहुन एडिडास । हसे एडिडास हसे पुमा कहसाहु हमरा । एखना पुमा बणिय फेरी एखना पुरै चलइ । हसे एडिडास उ एपनके ब्रान्ड भेलिय हसे एखना बणिय याइली काठसाइ अ जोर्डन फेरी हमार एखान बणिय गहनी चलल जुत्त । हसे कन्भर्स कहोन कन्भर्स क जुत्त भेलइ । हसे स्पोर्ट शूज म फेरी बहुते भेलइ हसे एब उ कथसाइ पार्टी शूज भेलइ हसे ट्रेकिङ जाए वाला बुट भेलइ । बुटवा हसे लदिएस हुनुकर किचन शूज फेरी याजु कालु गहनी ओथिया कहुन अ पेहरसइ ।